Uge yang ngom sogure toma fola madoya ora moi tora ge sema uge naka, sema uge kapaya ma bunga, sema uge kapaya marau, sema uge daso marau, sema uge ganemo marau, madubo, sema uge diburu, sema ge dalawaho coma uge koi ma gate.